Ny fomba mahomby hampihenina ny ahanina ariariam-poana an-dakozia ahena zany ny sakafo andrahoina izy koa fa ohatra hoe le raha koa fa tsy lany zany mba atao helihely zany ny fomba fandrahoina anazy.